Fomba fandrahoagna akoho zagny: volovolosiko alongany izy. Vita zay, titititehigna izy. Vakeo, diovina tsara amin'izay. Izy koa efa voadio igny, araraka agnaty vilagny dia asivana rano. Dia atoko amin'izay izy avake.